In shushuktik para intejuan kate miek como in nompal de shushuktik kiemen limon kieme in yelotl in mili kate miek kilitl miek miek tipos de kilitl non kasi nochi non verde nochi kuali para tikua nochi shushuktik niksn tlen shushuktin tlen pues kasi nochi mokua ken nompal <noise> pues tikchihua nika chichilzhi otsoyonia huan huelik tech nijki kuali hasta para semiikpia miek cuando se kpia in diabetes kuali in nompal para kibajarua para ijtemua por ejemplo in limon nijki kuali para in diabetes para in gripa kuatlapanalizkli kuali para tikpaka para tikuakua se chichi. Tikpaka se kantichyiskishtia nijki kuali para se momapajtia in kilitl nikan kasi noshtin kikua kilitil nijki pia miek vitaminas de que miek tlakual amo kasi kuali por ejemplo in colantro verde shushuktik casi nochi in shushuktik casi nochi kita nipa nonke ki pia ka. <noise>